صعوبة النوم <hesitation> بالليل ممكن إنها تسبب جدًا جدًا مشاكل <hesitation> ممكن إنك <hesitation> تعدل طريقة نومك عن طريق إنشاء روتين نوم، أو تجنب المنبهات، أو <hesitation> مثل: إنك تستخدم الكافيين، أو النيكوتين، أو تهيئة بيئة نوم <hesitation> ممكن إنك تخلي -نومك- غرفة نومك مريحة، ومظلمة، وهادية، وتتجنب الشاشات ، وتبعد عن الهواتف.